Kahaa búɭieḃom. Tebalahaa, káñaḃaniġasaġaɭie nii aini. Áreiro rúmunda rúmunda naɭii óɭeġu dooyaḃi. Kañaḃaniġasaġalaa niġaraale. Ómañaḃanahudiel naɭe bóreġa náxedemo édoka kaɭo hã ínźe onaman źimãkayab źamon. Nukulale iyo muśe nahaŋukara noĵeġefet wala momoreini nieĵew- oĵeġefet. Lesãse káñaɭierek. Omanatelo õõ aa- aab añaġo añaḃaniɭew báleb, añaḃaniɭew buyaasu, niɭeġaĵeġibolay niwaañi wóañemesimu. Kañatian onahõho, ah, kumooġo níġuɭeġu. Óo mañaḃanali boraininźe boo hinuinźe, ónambuli hinuźe. Kotiaġadime, naḃuñuġumooġo níġumbeġonaa añao. Koñana añao totia, náxunaḃe efet. Nálimi borañaġale naxu náli hinuźe, totia mañaḃanali kumooġo niġureŋ. Kumooġo fobuġo fobuġo níġuɭeġuġombeġoreŋ. Nahaŋu káḃe émizik niġamuo wala náḃeḃe búgarabu niġadie niġamuo. Móo nna namuegũ nímimo.